<noise> Gny fomba Indianina da miresaky fagnambadia toy avao. Miharo tragno raiky gny taporaiky, am Abany am Endriny ao avao mitoboky, ohatsy: laha miteraky iao am vadiko zao; da lafa hanambady gn'anakinay lahy; da tsy maintsy mipetraky antranonay ao. Laha hanambady gn'anakinay apela; da mipetraky atragnonay ao <noise> na mipetraky atragnon'ny vadiny agn koa gn'ampela.